أحب أسمع موسيقى هادئة خاصة المقاطع الكلاسيكية أو الموسيقى اللي فيها الألأت بيانو أو جيتار. تكون مريحة للأعصاب وتنقلك لعالم ثاني. بعد أحيانا احب اسمع أغاني عربية قديمة. زي آآ <hesitation> فهد الكبيسي أو عبدالمجيد عبدالله لأن فيها لمسة كلاسيكية لأنها تنقل مشاعر قوية.